Ku chri ton ku chrji jna la ku chja tjayee' la ku kuxijnala ku kuchitujnala ku thi nangaa kon thi nda tsiji ba nda rona thi thiango yaa thigu tu yee kuchian tuyee ku kunthachjaan kuchijnachjaan kuyala ndithon thjayee ba nai na yaa thino juixin ngu yaa rani tu thjayee ngu ya cha ku chundaeni thila kuthjayeela yaa yaa thi chichirakjon ngu jiloa sincherajun senla juchiringathe xela nguchja tjayee thi thi ku kuxijna ku thi ngu thi ngu thi ngu nangaa guche la thingu toon' rusen yaa nguthjayee thinga kutsenixin kunixin thi kjuluye' kjluye' rusen thi ndangaa xrankon tse pero nguyaa cha ndua yau ni tutjayee taxin thikuni tarebala janii thi koean ni thi thundaba ba sothjiga yala thi ku ku kuluyee rusen nyagu thjayee' cha chi chaon thjayee thi kuangala nanganixin nangaxra kun nchee ya nixin thengujina ku thi tho thjeye' cha' ku thi thi thi a thi tsje jna xrakon thi kuxijna yaa ngucha thjayee re ngee thanda rue ngain gaxin ku.